رحت شرم الشيخ، يعني المكان هناك أغلبه فنادق مفيش مناطق سكنية، وفيه ثقافات كتير هناك، روس بقى وألمان وغيره، وطليان، وعرب و <hesitation> وفلسطنين وكده ف <hesitation> يعني المكان لطيف في حتة إن هو كل واحد بيعرف يعيش زي ما هو عايز براحته.